لو صار عندي أسبوع فاضي، أول يوم أرتاح وأنام زين، ثاني يوم أزور أهلي وأقضي وقت معهم. بعدها أطلع مع أصدقائي، وأمارس هواياتي مثل القراءة أو الرياضة. أحاول أرتب بيتي وأظبط أموري، وأخصص يوم للراحة والاسترخاء. بالنهاية، أستغل الأسبوع بطريقة متوازنة بين العمل على نفسي والاستمتاع.